Ambulance tuunɛ kankaŋi dela la suŋera ti la faara nɛreba vom basera. Basɛ ti n kɔ'ɔm yeti ba'areduma. Sɛla n sɔi la, fu san bisera sasɛka ti ambulance yuum ka bɔna la, nɛreba yuum kiiri mɛ. Dagena wuu ba daarɛ n paɛ gee loore n ka boi n yuum wan tari ba paɛ ba asibitin sɛka bii hospital sɛka n wan ta'am tibɛ ba. Bala yuum ni basɛ ti nɛreba zo'e zo'e ki mɛ gee ti ba daarɛ ka paɛ. Gee ambulance n yuum ka boi la, la yuum baseri ti nɛreba yuum kiira mɛ gee ti ba dabeserɛ ka paɛ.